Nel Perú la celebración más emportanti es la Fiesta del Sol, que se celebra a ca ventiquatru de juñu en onol al dios Sol. Tamién se le mienta sacrificiu dela llama, porque se sacrifica una en onol al dios. Se hazi comu agralecimientu d'avel teníu cogecha güena, i se celebra, cómu no? pos con música, bailis i comía. Tamién le hazin ofrendas con simientis delas legumbres que gastan pallí: las lentejas, los garavullus,... i tamién le ponin especis comu la pimienta i tamién açuca i sal. Se celebra en juñu pa concidil col solsticiu d'iviernu de pallí.